Awa ginna ru tani daguruu bol. Bol tani ini daguruu înni? Addii ru ke- i yerdirigare mire avenir nir. Averir nir ru gonirde ini guru avenir nu addii ru mustaglabal lu ru ti kee ru goniŋire cii. Ti kegaa ini ginna ru tan bol dagir. Ini ginna ru subuu bol daguruu înni? Ke- i addimuu ru ammai bol mire inda mûuŋo berke kubboniŋo na siiha numa na gali. Kuree ru ñeen cozonum na cozonum duro ina mundu ru fatire. Taa sobo u jillar bol tan te- i jilla buru dagir ina kuraa ginna ru. Ke- i addimuu amma mûkugo na mûrdaan na der ranirig. Înni na hananir ciina duro êsperiyas addii addii ru buranirig. Duro kibira addii buranirig. Duro kibira in buraniriga înni? Berke yerdiroo ammaa zaga ini gisiga gii farar geenirigire ti kee ru aũma mûugo dereere gii der lanirig koo. Bol ai ini ginna ru tani dagir ni, ini ginna ru kuu ru naar tarii ni dînaa duro. Înni yoo ñaana avenir hun dînaa duro dii ini tira but hun tira ti kee dii. Hadaf hun dii hadaf taŋuure bol. Amma gura i unnu agu ammaa ginna šiša ciin teere unnu hadaf ru gonirde. Ñaana mustagbal hun dii ni hadaf hun dii ni daa yercinoo geeyiŋire te kee. <noise> Ke- i addimuu re tan hadaf ru gonde ni. Unnu zaga unnu daa jiŋan na hadaf ru daa tar jii ni unnu mašalaah alhamdûlillahi. Bal duro ina mundu ru haranir agu. Ammai gisigaa ye teere ru der lanirigaa ye sîne ru mû der lanirigaa ye ti kegaa bol ini ginna ru tani dagir. Mire subuu daguruu na înni? Mire aŋ inda kiyesu cigisigi ni. Ti kegaa te- i jillar subuu te- i jillar tani dagir. Ini a unnu « bol » ndirig amma unnu aŋ guru na ûŋuug, aŋ guru na layiŋaa aŋ gêema ru harayiŋa ini buru bîyi. Bol mire gêema huma haranuŋo ini buru kiyai ši. Mire hasa hasasin na haya duro mire bol haranuŋo buru tîri. Bol haranuŋo ini jilla tîri niriga înni? Mire kôoli ñen zaga fatiriga ru ñen cozonum na cozonimii belke kuu ru mire cozoniŋo mire na amma kuraa kee ši inda addira bol mûumaa inda aŋ addira guuwa tayi ni addira nasiya ni berke kuu ru miren na kizii ru cenni ni haya numa duro. Mire muhim haya duro haranuŋo, haraniŋo laazim koo. Amma unnu aŋ guru ginna wôkidma bol duro guruunne ŋa ru cii ciin, te hataa. Bol inda ke- i a ke- i addimuu ru ñiŋa bol mûum bol berke mûuŋo kuu ru saar ñidirig. Înni na ini geendirii jikuu berke kuu ru addii ru avenir numa inda gonum yerii Ini tira berke boneere êski ru daa ru te kee geeniŋ te kee nii ñiŋa bêyi. Bol ini ginna ru hasasin na haya duro buru muhim ni tinda unnu kiyai ru tîdir yiki kiyai ru dutuŋi ni kiyai ši ni. Unnu dôwula kuraa <hesitation> yalii hunduu addiir re mura ruuyindigi ni ekol ŋa ru. Ke- i tira duro ruuyindeere fi dirtig unnu ke- i aan na misal unnu te têkeneloji te haŋgirde ši cii ru lissa ke- i duruu buru te kee erde ši ciin tigisu ñeŋoo ñaana yaliima bol ûŋa te zaga geeyiŋa te gal. Berke kuu ru mire zaga ciŋa ni sihama na gali gisigi ni agu marad addi addiyaan na warigi ni. Unnu aŋ bol mûunnaa ille laazum yim naana dirriŋa ginna woši koo. Te ginna bol ûŋii bênne jillar siha huma gali ši. Bol mûuŋore siha numa na gali tigisigi ni indan na saar ncidirigi ni. Kizena addi addiya ye ginnar ina ginnar bol ai tani ini haya duro buru muhim ru tîdirigi ni teere buru dagir. Zaga muhim ru dudurug niriga ru dagir koo. Tire mûurii jiyoore siha nuruu ni gali ni kizana addi addiyaan na bon ni. Kôomil kiyair wošiinni ni ti kegaa bol ai tani unnu amma ru fadirigare ñaana bol ai tigisu ceŋiroo ûŋe te kee. Teere unnu dagir ni mûurugi ni aŋ dagiru konseyenir ûŋugi ni. ûŋugi ni bol. Bol mire mûkurugaa dîli ni taara ginnai, înni nuŋoore? Siha ini ginna ru siha muhim. Ini siha numa geeyiŋ gali geeyiŋoo te tîruu munumee. Te kegaa ñaana bol ûŋe ni bol ini ai buru tîri ni. Ûŋgu ni Tigisu centigo yaliya ndaa na fati ûŋge ni bol a ini buru muhim ni. Mire berke kuu ru mûuŋo addii addii ru addii addi ru ini mustagbal jillar ini mustagbal jillar kuu ru berke inda suru numa šuu raa na haŋii ni. Unnu amma unnu bol du ru amma aŋ guru ginna nii kuri ru cii ru sôbou boluu jillar ti ke ru harandirigaa înni? Ai unnu bolumaa gisig. Aŋ nii kuri ru ciŋa na hanadiriga ginna nuŋu bol ûŋunni ni ai kege landirde kege koo te tinda harandir ni haradima na harandirdi ni. Te kegaa unnu aŋ guru ginna bolde ru harandirig. Te kegaa te tigisoore bol mire muhim ni te kegaa ñaana bol ûŋugaa te laazim. Šillaha Allai gisoo šuuraa bol amma gura ŋa dirtiraa gor šallaha tirtirig. Ini mustagbal taar niŋore înni yoo na addii addii ru. Ti kegaa addii addii ru înni yoo na bîyi tigisig. Ti kegaa te- u jillar bol hadafu ru tidir jikire jillar ini hadafu ru tam ñiŋa kina i na gîkinii hadaf ai numa. Daa durušiŋii korakiŋe hinnoo. Ti kegaa te- i jillar bol teere hadaf ru tarii ni amma ru ini daa wošeniri ŋa hadafu ru goyinde ni. Ti kegaa ini mire aŋgal du lanuŋore ina duro buru mundu faada buru mundu dii. Ini ginna ru ôwel ru muhima siha, siha numa ñen inda wošinimme kogoo te ini muhim ni te landiroore gaayib te ni landaa. Bol mire Ina ara unnu mundaa kege kee ni. Ina mundaa ru mire bor ni ti kegaa te tigisoore ñaana ûŋe bo ru. Bol mire tigisu ñendigoo ûŋgu landu laniŋo duro na ina gura faada gura gonii. Mûuŋa duro koo ina buru mundu ru gonii ten na kuru gonii. Ti kegaa te tigisoore tigisu ñendigiroo ûŋgu ni, landu ni, aŋ tigisu ceŋ aŋ daguu ginna ru far ni ûŋe ni mire na ûŋe ni bol ai ini ginna ru haya duro buru muhim. Tinda inuu dêri muhim ru tîdir yêki. Ti kegaa te tigisoore ñaana zaga bol ûŋga te gise. Tan na bol teere zaga unnu fadirigan na hadafu ru tar yii ni inšallaha. Kinai na înni yoo ini unnu gon taŋore yim tira ke- i tira raa gîkinii ndinai. Ke- i tira raa gîkinirigi ni suru nuruu zaga tidirigaa te raa yii ni hadaf ru gonde Allai inšallaha bi-îznillaha gisoo ini tira geenirigi inšallaha. Hadafi ru zaga gondaa ŋa ru suru nuruu tidirig. Fûd bol ai mire mašûr ñigisigi ni mašûr ñigisoo zaga niyaa zaga daguma ru nerigi ni. Nii naana duro inda tušir tayi ni te kee ni inuu mire mundu ru faraaja dii ni. Nuu inda bol mûwii ñenoore êrišiniŋo ille bos numa ru êršenii. Nii naana te mire na nii guru ñendu duhul na kiyai ru duro nûsinni. Bol mûwii ñoo nii naana inda duhul huma tayi ni zaga daguma ru nerigi ni. Zaga daguma ru ŋirigi ni aŋ ñaarigire na bêyi ni. Neere aŋ mašhur jillar subuuma înni? Šûra numa bol jillar hanadi numa bola ziyaada jilla bol mire ina buru mundu ru dii ni. Unnu zaga filan ammai <noise> uruba duro nûŋgurug tira harandirig. Tiriša rûnaldo nda ke mêsi nda kaa ara amma ginna ru unnu alum ginna duro aŋ hanayinne na bêyi. Ta ginna înni? Šuura hunduu ginna ini hanadi hunduu ginna ini înnii gisire? Bolii gisire. Bolii ina hanaduu ginnar aalu ginna i nceeg. Hanadi nii tira u na ši nii tira u na hinne ru alum ginna i nceeg. Inda mûyire te ndigisoo, mûum ni biri kuru taam ni ina mura duro haki nirde tigisoo, erobuu duro haki nirde kee tigisoo ammaa ginna i ni harañindigi ni « ai filan » indigi ni. Niima na ai kee ni ti kee, ti kee indigi ni. Ti kegaa ini ginna ru unnu bol muhim, zaga muhim ndirii jikuu ru kege muhim. Bol taarar tigisoo taara ginna ru mûkuroo na gali ni hanadi ammaa ŋa na hanayindigi ni siha nduruu ni gali ni taara ru na fayida dii ni. Amma hunaa na daa findire. Ina ara unnu teere nûŋii ñire taar tigisoo te ru ŋûlli daa ina gura inda ru ñendigi. Inaa mire daŋoo amman na amma nuwaa ru yenii ni te kegaa neere siha numa gali. Amma numaa na meele ru busug. Neere na raaha ru ñii. Ke- i daguma na nerig ke- i daguma na ŋirig. Subuu boluu jillar tira bol ini duro ai ru muhim hinnei te? Buru muhim nee. Neere zaga daguma ru niganigi ni aŋ numa na sûbuu num ri zaga daguu ru tiganigi ni. Te înni? Inda hanadi numa jillar amma naa na zaga dakuu ru hakindu tigantigi ni neere zaga daguma haki ndiganigi ni nima duro. Bol a ini ginna ru muhim ni te kegaa deeŋa niraa, ñaana tigisu ceŋiroo bol a ûŋe ni teere ni buru dagir. Mûurug daa te raa wošenindirii yikuu subuu tan na daa mûurugire jilla. Ini neere geenii ñoore tîri koore amma na kuraa na fariŋa te gali. Daa stifadindoore indan ni boru ti kegaa taan teere na mûrugi ni amman ni daa wašanigare tigisu ceŋoo bol a ûŋgoo gali. Ini siha numa gali gisigi ni hanadi numa ziyaada fisigi ni zaga daguma ru haki niganigi ni. Mire u duro ini buru mundu cikii koo ini mire u duro ina fatiraa kôoli fatirigire kege koo tuzugire te kege ni ši koo. Te kegaa ñaana bol addimuu ru fiyiŋi. Addimuu ru ini tira geeniŋii ru kee ñennoore berke kubboniŋo na inuu teere addimuu ru geenime jillar hanadima tayi ni buru kizii ru ñentinni ti kee.